Bea a makͻ a ͻbor m'adwen nye me ntseasee do nye Kakum National Park. Kakum National Park wͻ Ghana ha yi ara. ͻyɛ bea bi a mbowa a hͻn ho yɛ hu nyinara no ibohu bi wͻ hͻ. Bea hͻ no sɛ ekͻ a itum nya mbea bebiree dze gye w'enyi. Enyigye ne nyinara ekyir no, dza ͻyɛ suro a nkyɛ emmpɛ dɛ ebɛbɛn no, ihu bi wͻ hͻ a wͻsan bͻ woho ban wͻ ho.